دراسة الأدب مهمة لأنها تعزز الثقافة العامة والفهم العميق للبشرية من خلال الروايات والشعر، الأدب يعكس تنوع الثقافات والتجارب الإنسانية، ويزيد من القدرة على التعاطف والتفكير النقدي.